סאו א בלענדער איז דא צו צומאלן עסן. אויב איינער וויל צומאלן סיי וועלכע עסן, מער אזויווי קלענערע זא- נישט אזוי- אזעלכע גרויסע זאכן, אביסל קלענער, ס'איז- ס'האט צו טון מיט וועלכע סייז די קויפסט. סאו די נעמסט די עסן, לייגסט עס אריין, צינדסט עס אן און ס'ווערט צומאלן.